Gawni mi kə tə an mari kə ori likətə ettər wan da li kar səwrə urkə eftər ən ani ənbi tən kəto ən ari mi mika re orkə reko wanu daŋsə bə mikə re orkə rékó nəkə rékó rəkal gurkə səw rə bə məre wawəgə dəwlərə ban nəkə ur ga gan gbamsə zokəre danə gbamsə ku ko gerubi i tətən ən ré kó kə wanu ɓikən ban nəkə mi min bə mikən li min zokəre mi ɗakəɗan eh zokə minə gaw nə gan wombəl daŋsə kə mi ge ré kó mi ge gen doŋ adoŋ mikə ren likə rerkó bitən wanu nəkə mi gegen yi rékó nə yi nettə ettər ari mikəre gekə yi igəsin gən ikə baynə wó. Ikə bay in may wo səw rerə nə manda daŋ nə səwrə ettə guru mikə anikə gəsimi gawnə irigi ni i yerni ani pat gəsimi gən to re ko bə ni ani, a elə gullə ikə baynə bideŋgə gəgən nə vame gəgən nə mabu gəgən kəm ɓaw gur səwrə ninkə kə sey dəwrə lə ən bi bə ko yəm bə kə səwrə masəkə səwrerə ko tələre ko səwsə ka dəwlərə gawni re ko rə mirege daŋsə mikə ikə tə ən mari kə wərə likətəre kən pe kaw kulə daŋrəkə wan ettər bi tan wan re likə har pənə bə bə ku wərkə mikə mika wərkə re ko nə yi nettə ettər ari kə mikə min ge bə an be doŋ a doŋ gam nəkə urkə a elərə kuma a tisə gurlə netta ettər earige mi daŋsə min mi ge doŋ a kə nettə ettər ari tə may kə wərə wənkə mikə wəri mini kə ən ay.